Viifiltriq <hesitation> ummaq sis häste piinüq <hesitation> ja niimuudu, et sinnäq egäsugunõ mustus jääs kinniq filtrihe ja puhas vesi lätt läbi. <hesitation> Ummaq ka säätseq filtriq, miä keemiliselt <hesitation> siduvaq erinevit halbu ainit ja võtvaq nuuq niimuudu viist vällä.